په تصمیم نیونه کي د انګیزې رول ډیر مهم دی ځکه چی یو نفر د یوڅه په اړه باید انګېزه ولري وروسته بیا تصمیم ونيسي یعنی که یو انسان د یو ورکشاپ په اړه ورته انګېزه پیدا سي د موټرو جوړولو ورکشاپ جوړ کي نو بیا وروسته به دي تصمیم نیسي. نو په ټوله کي په تصمیم نیونه کي د انګېزې رول ډیر مهم دي او په ژوند کی په هرکار کی لومړي انګیزه اوبیاتصمیم نیول ډیره ګټه لری